Ngele onda mono ompito, nolweetho loku kala pamwe mo- muuyuni mu kamushi monamibia, otandi hi kosouth africa, kosouth africa ondi holeko shaashi ondi hole onkalo nomalaka gawo nga haya popi, ondi hole noho onkalo ndji haya ikwatelele, noku tambaako mbala iinima iipe, aasouth africa nge oweeyadha yeli mokukalamwenyo kwawo, inaya kaka tela kuuyuni wonale, ndele aantu haya endele pamwe neshumo komesho, haliya mbala no haliya tali endelele, otshikando tshimwe ote dhimbulukwa ndaha kosouth africa, ndaha ko durban hono nda mona kutya nani otundji monamibia ohatu tapa, ngoo watala em'kalo twa dhika nande omashala getu gomayinyanyudho monamibia, omuntu ike ali aha molweendo aha kosouth africa, ta tapa ndele taziko nedhilaadhilo ndyono teya eli longithe muno monamibia, tali kupe ne kutya nani otundji, ohatu tapa ike, ashike nge inweenda wu heko ito tshimono kutya omuntu okwa tapa shaashi ngweye ino hako, oto tala ike nande omadhina, gomashala gomayinyanyudho mpoka hapu kala aanyasha olundji, ogendji oga tapwa, ogaa hwii ndele otatu ga longitha mu, ano ondoole aasouth africa shaashi ohaya endele pamwe nonkalo ho tshinanena, ohaya taambako mbala, yo natango oyeli yiigilila kutya peshala pen aantu opena okukala pena elunduluko, sho otandi hi kosouth africa ndee uunene otandi hi ko durban.